Najan kuenta ko'oxo naján ndakexu yukuu, ndakexuu yukuu iho yuku ndajanaxu tuyuxu najan ko'o naján inojan iho yuku ndakexuu yuku nani yukuu ndukuanjan, ore kanuyi tinoxo yuu katu kuenta iin nani kuenta yuku kenda ditá ituu luchí yuku yutuján ndeluchi aniján kexu naján indó tunuxu chinaja nuni kendakexu yuku ndujuan vna nduu nini tuu yuku naka yukuu inani, kuenta cola de borrego ndo nani yuku iña'a na'a yundanga nakexu naján chinandeke vista xo'o onre kau kutu nuxuu, ndenadaka ndiku tenaxuu onaján onré hijón golé hijón konii ndaketu ño'o xo'o ndikutunuxu tuu koni ndaxo chí yenjuini tuvana ján.